<noise> Ay, <hesitation> ara-dalàna ihany zany le hoe mitandena biby an-dragno e satria raha ohatra hoe raha ohatra hoe natao ny fizahavana de le biby le sy tandenana le vi- le agnaty bi- le bibidia io zany a io zany le mihamanjavogna fa lay biby lay manakaiky olona hoe tandenana an-dragno zany, io zany a le biby le tsy manjavogna am'zao fa mihamaro de zainy zany hoe karaha fiarovana an'le biby ihany zany a le fitandenana azy an-dragno.